Ny fomba tegna mahomby ampihegnana siramamy agnatin'ny sakafo <hesitation> raha vary zao ny 'ndeha hohaninao de tegna tsara izy karagninao de efa andrasana efa maintinkintiny tsara de igny le andrahoinao isanandro de anao koa kaofa mihignana voanka- mihignana ronono anao tsy tokony asianao siramamy eky, de anao tsy tokony mihignana siramamy eky fa regny voankazo regny fognany ataonao source angalanao siramamy.